لحظات حياتي التي شعرت فيها بالقوة وواجهت بها خوفي هي في أحد الأيام كنت امشي في الصحراء و فجأة كانت هناك رياح رملية قوية و كان لا يمكنك رؤية أي شيء من شدة الظلام و كانت الرياح قوية جدا تأخذ معها الرمال التي تتطاير و كان لا يمكن لك أن ترى شيء و كان يجب علي أن أمشي حوالي خمس مئة متر لكي أصل إلى المكان الآمن فماذا فقمت بالتغلب على ذلك الخوف و كنت أسير بالخلف لكي لا يضربني تضربي الرياح إلى عيني و شيئا فشيئا حوالي عشر دقائق أو ربما أكثر وصلت إلى المكان الآمن و كنت في صحة جيدة.